Telefôniny. Raha lavalava hely zay na misy karazagny maro. Misy forme maromaro. Fô ny tegna ilagna azy agnatsovagna olo. Lay amin'ny andro ke io, afa mety atao solon'ordinatera ny sasany izahavagna sary, izahavagna d- video. Afaka angalagna sary, angalagna video. Misy koa afaka fagnanovagna Facebook na réseaux sociaux hafa izy amin'ny andro ke.